يعني اكيد ممكن طاهي شخصي يعني يطبخلك اللي تغيدو اللي تفضلو اللي ترغبو انته اما سايق شخصي ما احتاج يعني ما دام حيلي علي واسوق انا سياره وبمزاجي وبالشي اللي اغيدو ما عندي وقت للطبخ بس عندي وقت للسياقه واقضي شغلي بيدي يعني نظرية هشكل